اذا انظف الثلاجة لازم اطلع كل الغراض بره الحدايد والجكامج وهاي الرفوف الي بالباب مالثلاجة وبعدين اجيب جلافة خاله بيها شوية قاصر همينه وزاهي ومطفية الثلاجة اكيد واغسلها من الداخل ووراها بالوصلة كله امسحها اكثر من مرة حتى تنشف للتالي والحدايد اغسلها والهاي الا ينشفون حتى ارجعها والثلاجة مو راسا اشغلها فد نص ساعة اشغلها